Warǝ, mɨ ŋ́ toŋ pɔrɔpwɛpʊsayǝ mɨŋ supʊsayǝ ŋ fɨ ŋ́ ri. Nóo koru atɛŋ wǝ lóo koonu mɨ okopiyǝ vwe mɨŋ mɔɔrʊkpǝ.